افضل انو اعيش بعالم يكون خالي من التلوث لأن اني اشوف انو احد اسباب الفقر هي التلوث فلمن اني اشوف ايي- و يكون ليا القدرة انو اسوي تمويل على انو اني استخلص من التلوث الموجود داخل الكون جميعا بهذي الحالة محيكون ليا نزوح بسبب التلوث الي اي- بعدين راح يسبب الفقلر.